Toetran-dra baka Irilandy ndreky zen̈y manana kilima ôseaniky izy malefaka. Avô kà mana misy maleny matetiky mandritra ny taon̈o zen̈y misy maleny fo amin’ny tan̈a, amin’ny pilasy io oe fa anintsy ndreky tsy manintsy be izy.